المكان اللى زورته كان وفق لتوقعاتى هو مول تجارى كبير كنت أتوقع باليوم مذدحم مليئ بالمحلات العامه التجاريه الكبيرة وفعلا كان كذالك أستمتع فيه لانى جدرت اتسواق وأشوف ماركات جديده فى نفس الوقت كان فيه أماكن للاستراحه والمطاعم كنت أستمتع فية